اي طبعاً دراسة التاريخ مرة مهمة. إنه هذا الذي بي- بيخلينا نتجنب أخطاء الماضي، مثل ما بيحكوا عنها. بنشوف شو الانجازات اللي اللي صارت <hesitation> بالماضي ونمشي على الطريق ال- الصحيح نتجنب الخطأ نلتزم بالصواب <hesitation> نكون أفضل من اللي قبلنا.